أفضل درجة حرارة، في النهار تكون حوالي خمس وعشرين تلاتين درجة مئوية. وفي الليل من خمستاش ل عشرين درجة مئوية، عشان تكون الأجواء مريحة.